कार के होरन की आवाज का स्तर लगभग एक सौ नौ ते एक सौ बारह डेसिबल होत है। और या आम तौर पर बहुत तेज होत है। होरन या तो एकल हो सकता है या दूई प्रणाली हो सकत है। होरन बहुत तेज आवाज कर त है जो कभी-कभार मनुष्य को बहुत दुख पहुँचावत है। कार के हारन को बार-बार सुनने ते एक मानसिक अवसाद पैदा होत है। जो मनुष्य के मानसिक पर बहुत बुरा असर डालत है।